niŋ diŋdiŋoo barmata hanii faŋoo keebaa i taata dulaato i barmata le issi naanaŋ kommu nii barmata dee yeloo be boola jee issi koo ke jioo kono yaa karkar yeloo si kuntu barmoo ňiŋ to niŋ yeloo kuntutale issii feer taa muŋ yaa loŋ koo amaŋ taa opitaaloto yaa taa yaa kijee yaa siti assi naala i niŋ mansakeriyaa imaŋ taa opitaaloti.